तुमन त विं पिक्चर बारा मा सही बताई कि क्या कमाल पिक्चर च वा मिन जन दियाखि घर जंवैई पिक्चर वां मा बहुत कमाल पिक्चर वा वां मा हमर गढवाली रीत रिवाज बतयूं चा कि एक घर जवाईं बणन बाद कन कन हूदू।